Raha dimy minitra sisa no ananako anaovana sakafo an, dia maka vary kely aho an, dia manendy atody an, atody izany no tena vetivety indrindra. Dia izay, vary sy atody dia ampy anahy.